Singapur es, comu tolos paísis estus, pos de climi tropical por mé d'estal pal sulesti d'Asia. Ave, que Singapur es un país quasi que de jugueti assinque la climi es la mesma en tol país. La temperatura meya anual es d'alreol delos ventissietigraus, na menus. I quandu más augua cai paeci que es de noviembri a jeneru i se puei lleval unas pocas d'oras lloviendu en sin paral. Si quieris dil más te val dil en otru tiempu que no sea lloviosu.